Reo fizarana samihafa hita ao amin'ny kiraro de reto avy: ny saikinà kiraro, de ny faladia kiraro de ny tamponà kiraro; a misy ny kiraro a misy tadiny, de le tady afatopatotra eo iny zany a, misy kiraro tonga de atsofoka ary misy kiraro izay misy <hesitation> zavatra hafa no mamatotra azy.